الانحطاط الأخلاقي لي يعيشو جيلي اليوم <hesitation> من خلال وسائل التواصل الاجتماعي و خاصة التيكتوك خساعات بالحق التيكتوك ياثر في في لعباد بصفه غريبه معناه انتي طفله و لا طفل عمرو ثناش و لا ثلطاش سنه يرى في مشاهد غير اخلاقيه كفاش تحبو ميعملش حاجات غير اخلاقيه دونك بالحق من اكثر المشاكل لي تواجه العالم اليوم حرب تكنولوجيه